Patate balnunga bal kwartoulam pee kwartoulmna bi nigimdi nyenali adaubu kamamu tee yautiya ar mah murkurde amna tulwaralla ga - kwee imbe iba zee yautitamna atam dawaye adauwo nye manu tamka yaula shigir na tuta yela ajibi e ynn zee yau ba biba jib gulla batiralana damna ba yemude abu tew zizir ke, din juwoma anyinbha tar baa a nyinbea, tabia a yinbee ibeabu bukumbu bu kimdir kwabtitabuna a nyenna arbu jiw gaa a nyenbe na am nidi arbu nyiwdi ba tee shi shwoya koo yirwa kalila, ba shi shwoya koo yirwa kallila ibirwa bitirna namla na bibea nyina bashi shwo ya, bibea nyina ba shi shwoya a damana ba zea yauladi na hikirbi yina biwa kee biwa ba zee yaulana. Dim abu ba balab a zaw nama dwadi namla na nyebe yina yakha ba aribubea yewa nyina yakha ba ari bubea, arbu shigir yawtadi nani nitmoji ta gula batirala kalilana nyina ba nyemnina yiwa tuga nazirna nigu yiwa yiwa na nigu yiwa bekim bu zee buja shwoyiwa shi bbabina adamanaba nyem na na amnidi yiwa na bara yiwa yiwa na bara yiwa naba zah laleta nabah zea, laleta yiwa na shuwa yiwa, shudi na niga yiwa mana yiwa na nigu yiwa amna nyina naaee hani gu yawlina ar maduyi ba shuwe juwana hani yalana yah sham ar ma dwa kauha ba tunana susum na ara to yamna nyina ya ie hani gu yaula, mazee ma duna yawanyidi zee ma duna yanyidi a gula bati raliya beba jib busatadi nab bah nyata, nab yie yayuma ha-nab lahinwanyi dinka tigeanamamabu nyena bukum bekea bu nyuba, buzer buzee bulu gulabatirala ayea alawa shwa a-a budi nyena bu nyubu nyuwama arwedi nab zee tiginama ke bu nyuba wedi nab zee tiginama bekeabu nyuba nab tubu biwa bu gwala.

Ar bu nigim bal farla di bal falla ham dawa mmayee takko taba yuwum takudi hagge nab yiw shiea ban bulan ballaga iebe ayura naa tamka a wuwuliyina a yuro naa tamka a yautiena gulabatira a yuro naa tamka a izni na yatil gula batirala ta wura yautti a walla nyinanah. Biba ha takko batie ba duna yaulilamnina ba habiba tu sakiye a shibeana bishwa ba galla yianu jukkadi nab yuwiwaye a mel tsetse le haggana she wugoga nab dau shinye ye yi satadi ee dau shisham wuwuliya na tuba ba bu yalbu yuwedi nab zarwu shi ye nab dawenye demena yuwana amnidi yibbea shihabunab za a yakalla, yaulla ee ba zer shiha ba zerra yakalina nyina agu shiwanye adau yauta gu labatirala adir nye shiwena yautitamna hantamata mazirwu ballwuwa na ma ja shi shwoya majib a nyawara dnyidi yib nab nyimim kauha bu gula bati ralla ma zirwa kam hanka-hanka mah jubrana ma zirwu gulabatiral ba dawumna dawa shiye a jeba. Ayayin shuwa nama ziramu ma siku nyuwadi a shiye a gubba warim halto awubam shimdi wuwu liya a wudi yal gulabatiala enigam, kauya ateeyega nyina mwo kiyi hani tee shwoya hani hab gullabatiral iee na ana pahaka gulabatiral kauya a habba nakkaga nyina kwa yi hallau arbu dawumdi ba she shata satanhallaubam dawa ma dunu shatta satandi hakam zerana shwawa, majib ayitakudi, mazemana susuma yib balaga ba swe ga susumga, majib a nyawara duyidi yib nab juna kauha nab tu bu bee... malagana klauga to amna yurama naa yauta haga nab shwan nyushwa mwuga haga nab zee kau neriga batuna amnidi to nab swa bala namu yuwa a nyidi na kutu naki zeer yauta nam shi zwabta ie be nyina yaula gulabati rala ie harna. Yautitam na zikirwa zewea hani zikka, biba zee turakab ribna ba nubu yauta hada bea gwar bella bea dah bea duna beki yautitamna ajah shiwawe yirra a zikirweya yina yauti a tweakabrana habal chingreliya ayau ze. Zikiri yauma yauti tam na ham tamana ajimna zikiya nyah yauti tam na ha yau shigratee tee ka jar mellna, naka nyee zi kwadi ba zikwu nab shunbe zwa dele bue hani yina bue ka zamaya ie zwa delena hani zere yauliga na gulabatiralga hani jibu wo kama fwu imbee jimka jar milla adami hani ganu nu ie ba jar milla nab zer framna a hallauyiwamna kahana yib nab kwa ba wundi bu tee zlayihiya yi twi shi zlayiwana hani kimnin wuwuliya yiriyi ajaba nya a a shi zlayiwana yikwa mila yi tuwa shi zlayiwa hani kimnin wuwuliya yi a jaba nyaa ashi zlayiweyana bamna yim gumni ninaba a zun ganya yi har wuwuliyana kutee dim hana shina iee nitu ta hana-kwina shi ea yina shwaya.